ممكن تجرب سلطة خضراء مع دجاج مشوي أو سمك مشوي مع رز بني. وخضار سوتيه، يعني وكمان العصائر الطبيعية، والفواكه والخضار الطازج، و <hesitation> الأشياء، هذى ترى خيارات مرة كويسة تنفعك ترى.